Ɗɨnga miya mono ku puropuro wu yawu anya ana ɓolmai ɓanje mɨ domu mɨn ɓala ma bodera, boderai kuma na almai ko ɓala ma wula yanaa miya maamu wun ye wula ɗuwa ɗuwa miya maamu wun ye wula ko kuma woi kɨshimiu to ɗuwa baka wula ah woi ɓala ma dape ah lab lamakim yikiu aa kai gɨn koowo aka mɨma ma logunyo, logunyo bo she jin dawo, akuu ɗuko pete apomai ka ɓalmai boku ɓale ah kaza a me me me me me womu yiki to na na jindaji boku teule ɓala mamman to kai taama kai wai miya mondo baba ah nana eh me me me womun ya na jinda lowora mai, kai jinda loramu eh to shi kenan bu duwowu boku duwoku kuye ɓala to, ah wonduwoi nini miya ɓale wula bo gaawi, wula bo gaawi me ɗɨm dama kaima ka bɨni kai mamini kɨdda au ɓoonga wutau mɨ woi ka ya tsamaniu, wokai ya kai bɨna woiyi shimi an yilmau to boko ɗuwoko bowu dowu ka ko ɓala ma lambe mammai gɨn ko mindo wo por mɨ kai ɓala kai jindaro au ɓoongo torro ɓila ka tako ka mɨte, boke mɨte torro wun mane ɓalwo ka ɗigh gaawi. Ko kuma dawa ka gɨmi gɨn kure boko gɨmi ɓala a deni to ɓangngha ɓala ma goto to goto maa moi ɗuwa wowun ɓalmai auwo me ayim kowon duwoi kimeu auwo, maawu dama tu ɗuwa ɗuwoi maana lushu kai wa kai dwala la mɨna boko wai lo ayim kai lwa, ka goro apomai gɨn gɨn shire mɨn dawo ka goto boku taku shi kenan boku taku a deni ah ka ko wula mammai por mondin kai do bo damawa kɨshimi kɨshimi, kɨshimi har ku tele wula ɓala ma wula ɓanje a yeni, ka ɗuko mammai gɨn mɨndawo, boku ɗuwoku gɨn mɨndawo ku loi lowo an ɗumoi an raap ah, ambo kunung shi kenan, ɓanje wom yiki ah dai boko al mami wu ɗuwowu, shi mamii gɨn tamno har wu ɗuwowu wu yewu pate kamo ah au woi dole kanaɗi bɨla gaan laki, kɨduwa bo woi kana ɗi yikiu, woi shaka nini aku ɗuko gɨn mu gɨn mu woka paghira boomaiyu ka bɨn tamyen dama shen maawu ɗɨm gɨn shen kawai yadda ana ɓalmai to boku boku boku ɗuwo ku gɨn shen har ɗuko gɨn shen har aku duko mammai ku ye teule womamai gaba ki ɗaya boku teule gaba ki ɗaya har har har. Ka nini, ka nini, ka nini har puroguru, don tikemai ko kuma bo wonduwoi a gan la derenmai mɨ an jaɗemamai ka tikɨma boku tikeku a deni kai taama bo lau mondin, ka bɨni kai mami woi shaka mini au ɓalma mongo ka mako gɨn biu aa, dai lokoshi mɨ kai yilaka kai gaan kai ɗoko ko tamno aka taa boiyime kai labmai, kai taa boiyi me kai labmai har puroguru ye ka doko wai mɨ ɗɨm aku ɗuko ah shen mammai ɗumoi. woi na ga derenmai yikiu ka nini ka nini dai har bɨla woiyi bɨla ɗuwoni a ɗeidei. Kɨduwa shimi ɓanje kime ɓala ma wula ma mamu ɗuwa gɨn mɨ ɓanje ayen ɗang ɗang, ɓang ɓang mani kɨshin mi ɗuwa, daman ki yanda na ɓala ah kai gɨn lotamno aku ɓale lokoshi mɨ aku goto mɨna, shakam aku goto boko ye ku dike ah kaza, kaza taku tai, kai doma do dammawu ah ah lowo rammai na gɨrere shi kenan, ka gɨrere ka tako gɨn shire, boka tako gɨn shire shi kenan a ɗuwoto ɗa mɨndawo amma ɓanje shaka wula a paghɨreni, ɓanje ko boko biɗe miyai me ka biɗe mui me wun ma kayiwo non gɨna ɗɨgɨm ta bo woi womongo yikiu ko Aka almai tun kai taama aka do kaye yiwo aka ɗɨm taama ɗɨmu, aka ɗɨm taamau amma ɓanje wutau a yeni ɗɨgɨm wanda ma ki mi ɓanje ka dape wonduwoi ariwo kalla, boko dape woi duwoi bo arwo bowu tawu kayiwo ɓalai bo ayim mongo an kɨrma to bo an kɨrmau aka mane ɗagheire yiwo aka mane kum bɨre yiwo bo woi, taabo lan ayimi boko lawi kai domanu yiki me wom ka, shi kenan ah to ɓanje por kime mɨn jindai ka doko dou wula por kime ko tere kime min jindai dowu dope wula to wu dommai ɓagh maamu ɗuwa ɗuwa kamo woiyi shimi woi yikiu por mɨ ka taka por mondim mo aka waamoro ko goko aka gɨrmoro bra wu do kang labari ah ka gɨrere bɨla wu dowu kang labari ah ka gɨrere bɨla wu dowu kang kawai ka gɨrere to boko gɨrere bonko raap, kunung kai tange miya mongo, boko tange wuni wun ta daama wu meme amma lowo mono a jaɓeɓala me wu ye aɓo gɨn lorammai she jindol ro she jindani amma me wu dowu gɨre apowu kara kanadi dai won laki wun miyai awu ɓlawo bowu ɓalwo a deni Ah kara kanadi ahah kara kanadi shi kenan, boko ɓoowu wom aka ɓoowu shi kenan kara goto ammamai wu la a ɗuwoni woi ki mɨ ɓanjeu, ɓanjei woi ki mɨ ɗuwau, ɗuwa kaye woma mai la shen mammai har ka kang ner ma ɗuko mammai ɓanje kime aa aka duu ayimi me wokai doka kang ngha net wulaiyu tong kalla ku tikeku me ɓanje ka duu ayim mongo woi mu nini shi wo'yu woi mu nini an manɨgo ayim mongo rau auro dama ka rigeko ka duwi ka duwi. maa mu ɗuwa ah ah womun yimai kɨshimiu dai bomu ɓale am wulaa ku dape boomai ayen ɗumoi shi kenan ka kara wore apomai goto womamai ka taa wula mammai, boku wula mammai ah puroguru aye ku wai ambo, puroguru aye woi ka wol ambou amma ka dashike ka miya dera womamai mɨ la deren mai me au bɨn bo tilde yikiu kara bo derai ta lowo an kang bo mi banda bo derai woi yikiu. Kaye bo dera ambo mammai wun kangnghai aka gotomawo aka ta ɗa tormiya ngin, ka tako ɗa yi janggin, ka tako la wayinangin boka gɨn woi, aka bale bo dera mongo gɨn duwowo woi mu nini an kangnghai yu me woi na jindai ki me woiyi me na jindai kime, na jin dai bɨla wai ɓanje shi kenan. Ku rigaku kuye ɓala mammai, woi mu nini aku bɨn wom ka ɓalau, ka kap ko ɓala mammai, woi mu nini an bɨn womu ka yimaiyu, puroguru ye ku telle bo ma yimaiyu, puroguru ye ku telle bo ma minmi minmi woi bɨkɨmamaiye kɨduwa bo derai me a ɗuwoto kai ambak yimu. Kɨdda dai mum kai alaya shi ɓala a ɓau laali mani a taani laali ma mu, la ali ma mu to laali mongoi a tai man net, bo woi ta mani neru waan domu ai, atai mani net kuma ka bɨni ta dai boko ali mu kokuma mu a g4re ambak a muke la gwa anya mila aru waan timne ɗuka wuleu dole shi shoowi mani kawai ko kuma karri mani an timne ɗuko wuleu. Bo derai me aam bo deraime non wonduwoi wanda woi ya kamata woi yena bɨla mɨ ɓagh mammu bɨla mɨ gamu la ma miya ɗangnghu, mɨ bɨn dai kam shaka a yeni wuni ma wu wun jinda kamo woiyi me bɨla kulle bo tildei ah an la miya mɨ kumowu dwai me wun jindai kɨduwa bo wokai yau wokai kowau, wo kai muu. Bo wokai ya woiyi me raap meu wo kai muu amma bo kai yimawu puroguru ba yadde puroguru an aimowu har bila ka doka aye miya ɗɨm biwo, ambo mongo, minmi minmi doli aka aimawu ɓagh ɓanje kime bomu ɓale an ɗuko sheshiren fa woiyi an tai limbɨri maamu woi yi an tai dimbɨri maamu ɓanje kime aku almai miya wu dowu mum wokai bɨna yiniu da shike wokai ya yinge likalkat ki maniu, wo kai yol wutau ki mamu ka tayi fa amma aka ta timma gaani puropuro puropuron puropuro kɨdda bɨla boongo wonduwoi woi deideiyu la dera woi shi ye woi yi shim iu sam, woi shi ye woiyi shimiu kɨn da komin kindi mani ka bag hyi gɨn kindi mami, kindi mani me shimi gɨna mani boko ɓale kɨdda kai gɨn wonduwai gangɨre ah aka ɓalmaina woshi na dera ko shanii me dai wun ɓoona shi almai woi kai gin wonduwoiyu. Kɨduwa shimi shi na dera shi gɨn shen mami, shi goto gɨn shen mani, an ta yiwou dai gina mongo ka, mum bam yini boko gire ka bonni a yeni bo woi kai ɓonna woi bikimaniu. Shimi goto ma mu dera kenan woi kamo miya dera mɨ ɓanjeu kimi aka almai inga shi mu derai amma an taa kub gaan mu purepuro puropuro kɨdda bɨla ɓooni wonduwoi ɗuwa ɗuwa wo mɨn ye kamo shimiu, shi na dera ni bogonggo, shi na dera an ɗɨm yilma an de pori la lushu shi lammai da shike lokoshin woi yinge ɓullo ki mɨ ɓanjeu, an taama an koi komen mani dole jukut, dole rogo woi bikimani woi bikimaniu gɨn ɓala ma la ali ko wonduwoi kishimiu auwo mani dei kɨran mani la lushu ki ma bɨrakondo ɗɨm tomo mani, shi kenan wo woi shi woiyu woishi ah bɨla ye kime bɨla ye kime auo woi bikimaniu mu dera, mu dera shi gɨn shemmani.